Mam wan bɔta ti n tara deebia gana baa. Se'ere n sɔi la, deebia ka sa'ani nu'o paara baa, magesɛ wuu ba diisi puan.